Baetɨ yave aväë camiseta aipotarämi, javoi seavea yave, aparanduta supe oïmera ketɨye aväëta supe jokua aipotava, jaema ko aipo semondota jae oikuarupi, se ayapota supe yasoropai